So mi modibbo sukaabe jangowobe en e nana welo ko nange daraake, min ngurtoto yaasi ko wiyeete PE. Ngam be nana hendu, nden mi co'oo nder jannde.